ⵜⵙⴻⵇⵜⵓⵜ ⵜⵉⵉⵏ ⵜⴰⵜⴰ ⵣⴰ ⵜⴰⵇⴰ ⴰⵜⴰⵎⴰⵜⵔⵉⵜⵉ ⵏⴰ ⵜⴰⵇⴰ ⴽⵓⵜⵓ oⴳ ⵢⵉⵀⴰ ⴷⴰⵔ. ⵎⵓⵡⴻⴻⴷ ⵎⴰⵏⴷⵔⴻⵢⴰ ⵏⴰⵏ ⴻⴽⴰⴷⴷⵉ ⵎⴻⴷⵉ ⵡⴰⴷⵉ ⵏⵓⵏⴳ ⴽⴰⴰⵏ ⵓⵍ ⴽⴰⵔⴰⵀⴰⴱ. ⴽⴰⴰⵏ ⵓⵍ ⴽⴰⵔⴰⵀⴰⴱ ⵙⵉⵙⵉ ⵍⵉⴽⴰⵏ ⵎⵓ ⵜⴰⵇⵜⵜⴰ ⵔⵙⴻ ⵙⵏⵓⵜ ⵏⵓⵏⴳ ⴳⴰⵡⴰ ⵉⵉⵜⴰⵀⴰⵔ ⴽⵉⵎⴱⴰⴰⵜ. ⵜⴻⵏ ⴷⴰⵜⴰⵏ ⵎⵡⴰⵙⵜ ⵣⵢⴽⵜⵓⴰⵜ ⴷⴰⵜⴰⵏ ⵎⵡⴰⵙⵜ ⵣⵢⴽⵜⵓⴰⵜ ⴰⵜⴰⵏ ⵎⵡⴰⵙⵜ ⵣⵢⴽⵜⵓⴰⵜ ⴰⵜⴰⵏ ⵎⵡⴰⵙⵜ ⵣⵢⴽⵜⵓⴰⵜ ⴰⵜⴰⵏ ⵎⵡⴰⵙⵜ ⵣⵢⴽⵜⵓⵜ ⵜⴳoⵓⵙⵀⵉⴻ ⴰⵜⴰⵏ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⵜⵜⵜpⴽⵓⵜⴰⵉⵔⵉ ⵜⵜⵜpⴽⵓⵜⴰⵉⵔⵉ ⵜⵜⵜpⴽⵉⵎⴻ.